Ny maha samy hafa ny piso amigna kivà longany ah <hesitation> piso izy ah an-dragno izy mipetraka, raha ohatra ka hoe kivà an-tokotagny, de piso koa mihignana voa-a-mihignana voalavo, de i kivà mihignana zanak'akoho tegna hoe ahafantarako ananjy eh, de piso ah <hesitation> telo akeo lokony farafahaegny.